Vitnaa te taja daadiikide inde i'ia dadikide balón ndi'i xe'ede ja daadiikide i'ia daadiikide trompo daadiikide canica daadiikide nde'eyu daadiikide carru yu'u kucarrude karruti ku carrude jiaa ku ja taja daddi'ide i'ia.